Rujaya thun xigam'eni nk'e the nyingua sen nk'e thengi nthe nich'eni na tsjini nguji thin nchia ruana tanda xiruna na ntha thaxiru inch'e ruana eni ntha ne nthaxiru ruthuna thi thathe xroan duntheni thaxrueni ya thi ja xraxrauan thujaya thun xigame nithi ke thegani nch'ena ku chase na nk'e thingi yaa nchathi <noise> ndithu rugunda ndithu rugunda' jana thi thu rugunda ngueni 'i asenina sinkeni nthanencha ntha nueni je nchadiu jana je nena bithue na ngue ni nchen ngua nthatheche ni nga thengasen nchana yo kena <noise> yo kena ncha thi thu rugunda nue nani ju thi xra chruni ncha tengi gungu chujni.